المكان الي زرته واسمتعت فيه هو كان برج خليفة في دبي بالامارات استمتعت فيه لان كان المنظر من هناك وايد حلو خصوصا في الطوابق العالية وبعد الضيافة والمكان بشكل عام كان وايد مرتب وحلو ونظيف حتى الأماكن الي صوبه فكانت تجربة وايد ممتعة